Ku sikai vichi ra katuu kuai ñu'u saaka ra xiasi tinkuaa sukuanaka ñia'a toonina xitoni ra, xiasi takuu a- hamburguesa kaa, pizza kara xiasii sikuana ra ka'ana xii taku ñiaa satanna quesova takua sitana kachina suyu ra koonikavi kuakuai tu'un sa'a ra, ika yaa tikia xiui ra mi pizza kuai ñu'u sa'aka, kuai culiacan va ika xiyo ra tixaa xiasi xixi pizzaka tikia yiui suu ntiya kutoo mi keiya, tana kutuvao keeoa ra vaa keeoa kuxio chi ntiya xasi xixia kaaira, xixi mia kaa su koo kuntaini keeia ra koni koo kutuvai xia keia taku xiaa tukui ñu'un ntavi yoora, xiaa tumii na mintu xikona pizzaka kiiara taa looi xiasi xixia tufi, xixi leche suvaa ra yaja ntii ra taami koo kiia kuxi suu miaka kuiti kua ntixia kutoi kuxiara, ntixia kutootui keia chi ntixa kuito ña'a mina ñu'u na sa'a na kavi kaara kuntaainina kaa keena taxaa nani i'i, i'i ya tajana xia su taku ra ntaa mi kifia, yoo kifi kuntaaini xia yoo kiji kokuntaini taya kua kasuanara mi pizza kara tixa kutoi ke'eia ra, ntixa kutotui kuxia suu ya ta kuu kuaai chi inka xiyokava taku culiacan yo xiasi xixiara, mi nuu ntee mintu yoo ra a na kokutuva kuna tajana ñiaa xia ntaa xaa kuva kaa chi. Kiitaia xixi tixia kutoi kuxia ra ñajara i'i takuxi lechea tufira vaaka na koa saa kaai ra ika ntaa mi ko kixa caso xia kiikaira ntii ini kuaavai su ntixa kutoi kei miakara yaka saa ka mi ña'ana yoo ra takuu miintu ñiu'u ntavi yoora xintee yiuvasii chininura nanai, nana miyu, nana xiaanui nixiovara vaa kasua ntii vantuaka, ntii cocina yoo taku na kachina xii ntikoi tiutia najuni ra tikoa nuju yoosova, a tikoun sufi kuxio se'e kachi yuvasii xii ra, vichi vi tiempo vichi diciembre yoo, noviembre, enero ra xiaa ntaichi ra tiku vituu saara xiantu ntikontu sufi xata kachinakava tajantua xiaja ra xiaa hora kuñua, a tikoun sufi kachitukuna ra yakakua chiyo ini kisi chito tukua kaa, a tikoun tiutia ntu'u kachina tikuo tiutia ntu'uva, a tiutia ntii koo kachi tuku yu nanaxitai, nanai xiira ntikotukuntu tiutia ntiiva tejea ini kisira xiasi chiña xiiya a nuu kotootantu koontu tiutia vixi keje panela xii tiutia ntu'u ta kuntiaa mi yaa yoo mi ñuntu, ñu'u ntavintu yoora kooka ni kixa maani yuvasiintu, chi sinaa ntiiva yuvasiintu tu ntii mi chiñu kixantu takuu chi vichia kuua kuni tixiaana vichi yaxii ta kuu ntee navali kara xii kana ntikona, xiikana kachiñu ta'ana xikaana. I'in tiimiaka kuiina ñia'a kuxina kunina su suvakua takuyuu ra xaa kuaa loo kuiya kuaai taka su xiini loo tiira tavi taai xia'a yoo yoso looi tikoi tavi xia'a, ntixaa tooi ra vichi kutaa xaa yoota malinu tukantejentu tikontu vichi su taa xiachi ra nuni toontu i- xikantu, kuantu yuvi kiintu tikui yoo lampa loontu yio nuu sakua nani yo'oo ra, yo'oo naniaka su xinii xa naniaka tu'un sa'a vichia taa kuntaai chi koo nikaviyu ra yo'oo nania ra yaka ntisoi kuai yuvi ra ntaaxia tichi tu tee yuvasi nuju suku ra, nuju sukuka kuaa nanai xii yo'oo ra xiaai ve'e tara ntoota xia'a looi, taai takatiai xia'a xinaa koñaa xinaa ra vichi ra xio sikoo ñujuu loo takatiana xia'ana koo ntoo kuakuakana vichi xiaa xavi ntita yeena vichi, xinaa ra yiaxi loo kachiiora ra subia kua yiaxi uun, yiaxi tiaka kua chi yiaxi tiee ya nta xinio ta chi kuu ñu'u ntavi mintu yoo kanari ika taai tintuyu vali iri ika taatana iniria tikaa kuri yiaxi ra, tiee keje xita tukura tiee kua ika ñuu xitantu xixintu xintetu xinaara ika kooka taku mi cocina yoo ra kokumanika nujuntu taku na kachina xiintu kasuantu ñaa ntavi yoora xiniyavantu xiaa chii naa ntavia kuntura taku ñaa na saa ñaja ra kokutuvantu suantuaa. Yooa xiasi chiña tikii yuntu kuxintu ra yoo tukua ra ta miintu koo taa ini kuxia, xixi ntoo ini suvantua nteentu mi yoo ra yaka toontu na ntavi yio.